<hesitation> Tegna miala signy rô ame fahatarako fa <hesitation> somary nisy raha nahameky agnah kelikely zay teo, raha azo atao da sy magnino f'iaho reky zany gn'izagnony faragny atoa androagny sy magnino ndre mody aloha aby anareo mba ahafahako magnatratry e raha sy vitako.